Atao foifoy le ambony eo. Le am sisigny amizay asinao sary Voavy. Le antsisigny raike eo ke asinao sary sary tsipitsipike maromaro.